La xen júú kiee’ my ñíra la ku xen júú kiee’ ma re ti jmýý e <hesitation> la ree dseli jááná jötu my ñíra dse lí ejiama jná, ajiama jná wÿÿ o xa jm´yý e jiama’ jná lláá Kó’ la nɇ dse lí my ñíra a exa óó kiéé’ kiáá jná a exa óo kiéé’ ki ñóo óo jli’ my jɇɇ jná e fá’n ‘náá e ku líí my ñín ema za óo kieé’ ekie’ kie la dse soo jmýy e dse raana e dse jáána la nɇ ba lɇ e dse guá’ dse guá’ e jɇɇra wÿÿ e jɇɇra jiama ree jɇɇera e la jɇɇra jmy pí’nála nɇ ‘néé’ re lɇ dse dsaana jná ekiee’ e jɇɇra ajiama jɇɇra dxó la nɇ í’ xa kiää jná kí my la jáána juá’n la’.